Deh an 'da-dih-a :gehn, 'mor mlor 'on 'ye-eh eh no nimi-klaba' :ke. :yee' :yeh 'an 'da-dih :dhui' nimi :klaba' 'o, :dhui' :dao' <hesitation> eh :ne 'nimeh, deh+ 'mor mlor 'on 'ye-a en no nimi :klaba+ 'de 'kwla me 'o 'nemeh-:, :dhui'-; gehn-: me-: 'mor :mlor 'on yubo:. Jorwor: deh :daa 'an no-a doeh 'o doeh 'o deh 'on se-' doeh 'ye. So deh :on yubo-a 'i eh-: :a tmo, deh :on se-a 'i yubo: :yee' 'bor :an tmo-eh eh tmo-dih nyor 'sih. So <hesitation> :on 'ye :dhui', :on 'ye gehn, :on'ye 'nimeh, :on 'ye :bee', 'on 'ye-ih klehkpeh, en :ne 'yli-: on 'dba en 'pehn 'on :yeh ye-ih ya-dih weh :zai'. 'On 'ye ji 'weh, deh :en no-a nimi :klaba'+ "mor mlor 'on 'ye-a me-: 'o.